د فرانسې پخلی د نړۍ یو له تر ټولو مشهورو پخلنځیو څخه دی. فرانسوي پخلی په نرم مزو، کره ترکیبونو او هنري وړاندې کولو مشهور دی. ډوډۍ، پنیر، شریني او سوپونه د فرانسې د پخلي اساسي برخې جوړوي. د کروسان، کیش او راتاتوی په څېر خواړه نړیوال شهرت لري. دوی د هر خواړه لپاره ځانګړی شراب هم غوره کوي، چې فرهنګي ارزښت لري